Ya hafle ba ba ka'wa <noise> ya hele asa ya ya <hesitation> ya manyimpan hi ufai kala tandal wa ne falal ya saya ya sifu ya angka yak yak bala huti me heloy ya hele op sufi sefa ma ya bale le luar sefa mau ya uhti yang pai tai'o ho bersih ya loyo ya ya leke huna leu <hesitation> am hari saptu nam karja bakti, am fele to tola ti tifa <hesitation> aw we te bakumpul hari saptu an we te karja bakti. ita karja lo'lohok ya sa he <hesitation> lo'mo me niuw cef na ni se, hua nai ni se serak serak tafe wa ina se se hil serap tampa. <hesitation> se'raf tampa hose sera ese ne, se imit esa ni neuw e fufu ta ei'nin ni ka kotor. Yang lain em mauw om uhti le we akuba lala kai'ne homa salera <hesitation> bersih. homa salera bersih paya wan se ruba se foruk te se o'ti ya ma'nan tu ho'holo lay munan sa am sa sa hi neinim me se im mit. <hesitation> me se im mit <hesitation> wane leke isi ni ne lala ka'lus ni homanyap <hesitation> homa saya ra sifu, hom kumpura sifu. ho kumpul bala hote me cef, om kumpul rom'hoko. om hoko supaya ya tra'yamanan te ohti ro'hua bersih matik.